زه هر ورځ درې وخته ډوډۍ خورم په شاوخوا پنځه ویشتو دقیقو وخت کې یې خورم، که درې وخته ډودۍ خوړل حساب کړم، نو درې ضرب د پنځه ویشتو، پنځه اویا دقیقې کېږي. که د اوونۍ اووه ورځې په پنځه اویا ضرب سي، تقریباً دوسوه پنځه ویشت دقیقې، چي شاوخوا اته ساعته کېږي. نو زه په اوونۍ کې شاخوا اته ساعت وخت په ډوډۍ خوړلو مصرفوم.